Náh rumbé xiobgyín ngá, xiobgyín xía, xiobgyín zatbudy, xiobgyín páp', xiobgyín chirron, xiobgyín ngá chi ryieza giíedy chi ríéh xilaní chie loóni.